Kintu cha neenda nene kati ya kwendwa na kuheshimiwa. Kuendwa ni nenda sana, sababu bora muntu akwende na akuheshimire lakini a kwende kwa kwendre vii na heshima kuuja iri hapohapo. Ko muntu umwende lazima umuheshimu, lakini koo siumwende, siurimheshimu tu. No maana nenda sana ke muntu anjendre, anjendre nini. Ni rahisi sana nini mwenda. Halafu nako kintu alombire sababu si anjendre nini na booya vii kira kintu unlombire ko nakitite ko nsina ni kumuwira vii no maana nenda sana kendwa.